Mi foɗan e babal joɗugo mi waɗataa waawi hokkude ngel njibinde njillaare e nder tan e hoore ngal. So tawii sink ngal njiddaade njibinde o waawataa waɗi ngam ɗaɓɓude ndiyam o njiddaade. Miɗo waawataa kañum ndiyam, ko fayde njiddaade fiyaangu e hoore ngal fiyaangu ngoni kaŋko ngal.